Ekutere, sargere ,telefon, ordinatere, <hesitation> mikro. Jon kaa ɗii nii miɗe miilaa kaa ana hawra hen. <hesitation> fay so tawaama goɗɗi kadi kasi aɗa ngoodi, ko tawtude ɗum.